Tsy mila mitantara akory ianao, mbola ilay resaka fitiavanao ilay ohatran'ny tsy mety tody iny? Hitanao, ianao an, tena hoe ilay karazan'olona tia mijaly amin'ny fiainana. Tsy maintsy hoe izay olona mampijaly anao ihany no revenao. N'inon'inona mba hoe ilay olona tena tia anao dieny voalohany no iarahana, fa tsy ilay tsy tonga dia olana foana no tadiavinao.